Fomba ifandraisagny lôko ndraiky lôko tsy anako hevitry maro satria zare anaty ragno any de tsy hita <hesitation> ma-maso zegny fifandaisan'zare.